Mi buran yidugo mi defa nyamdu je mi vowi ngam mi nyama duddum. amma to mi defi nyamdu je mi vowai, wawan mi hebata mi nyama den bo mi wadan asar cede am. den Bo wawan to mi nyami redu am nawa mi fudda riwugo seto be hebini am lekki hidde mi yamdita bawo mi torri.